أنا تربيت في تونس في جفسة اتربينا في برشا ديارا خضرا وكنا كارين منيش شاريين دار نضل كل مرة نضحا بنبدلوا الدار مشينا في برشا ديار أما كانت المنطقة تحسها أن العباد كلها يعرفوا بعضها وكنا نجموا صحاب مع الجيران ونعملوا صحبة معاهم في الدونك عجبتني نحس أنه طفولتي كانت مزيانة ماهياش اه غريبة ولا حكاية.